انا بحب الاكل السمح كلو و ما عندي نوع واحد بس ممكن اقول هو احسن من انواع تانية، لكن نوصف ليكم طريقة عمل شية الجمر البسيطة لكن جميلة جداً ،اول نجيب لحم و ياريت كان بقي لحم ضأن فخدة و نقطعها لكن ما تكون صغار و اهم حاجة تعمل ليها بهارات زي التوم و الكزبرة و ليمون و ممكن تقطع معاها بصل بس ما يكون كبار وتعمل ليها ملح بعداك تخليها زي ساعة بعد كدة تتديها زيت لكن لو فيها شوية شحم تخش النار طوالي وتقلبها في الصاج بعد تلت ساعة كدة بتكون جهزت